Chemo rxe'xik riq wi'qb'an, ri chemo xtiq xe'e riq wi'k 'o ke chkun chqe ri xaab' kujcha chere ri xaab' are'kri'kchuknik chu rxe'xik riq wi' jun achii k'o xaab'ki'k'eyxik keq nuch'xaab'kook'xaab' ki'k'eyxik keq nuch'xaab'kook'xaab' ki'k'eyxik chu rxe'xik rwi'achii echu rxe'xik rwi' ri ixoq xuq k'o xaab'ki'k'eyxik, nmaq laj xaab'kow laj xaab'rech xtcgh'iij xtokow pu rwi'ri ixoq kum nmaq rwi'ri ixoq i kir chmiij riib'kir b'aqttiij riib' kow rxe'xik ri'chi'kb'anik xukee ri xaab' ri chi'kchuknik xuq kow laj xaab' rech tch'iij recj ee txe'taj rwi'ri ixoq ri achii si kir sokaaj rwi' ri achii nuch'rwi' k'o kchunchke k'o qa kchkun xaab' chke' no'j si mnmaq rwi'achii xuq kee jun koow xaab' nu'j k'olik ri ixoq ri k+ o squk'puk wi'e kchkun jun xaab'kok'axaab'rb'i' rech ki qaajul si k'o chkop mees che k'o pur wi' are'k ri kir chkunsaj noj si xaq txe'rwi'ko xaab'nmaq xaab' chemo kchuknik chke.